بصراحة الناغ كلش حلوي والتحكم بيها اكون اخوف شي مخيف اطيق يعمل بيا كل الشغلات كثيغ يعني كبيغة بس الماء احلى وخاصة الويحد افوت جوا اعماق الماي واشوف شغلات بعد كثيغ كثيغ اغرب من انو ناغ وعلى سطح كوكب بل الماء كثيغ اكو معجزات وشغلات غريبي.